Ja ijin xanda kinik'ienjni kjat'e ku kui kiskine'ande kjat'emáa ngat'a nda ngujña kikasenta'ñu kui xanda tuxi tsje nga si'an kui chu ku kjia kinik'ien tjin nga ijin tjin nga chunre nguindehui'e nga nik'ien ngat'a tuxi ijin tuxi nda chine ndajñáa tuxi chan bitju kandu'e ngat'a tsanga tra chjabi kui xanda ku ja tjéya tumini inchya kjien kui chunde ku jñúji tsje xi tjiánre ngaya ku kui nga tjin ngu kjua´ñu nga xuku ngujña beta'ñúunde ku kjat'e nikiéen kuacha kitsi'in kjat'e ku nga kitsuba kui xandande ku yet'a'ñu'a yeta'ñu'a ku jaskande kik'ekajóre ndi'i'e jmanga baen'a ndifa ndifa nixúre nguindengui'e nga kjia nik'iénjí ku ja si'á ndifa'e ja ngu tíji chjabe ku minchyanguire chakin xi nda minchyanguire tuxi chan tjutse ku kuasen'ée kui ndifa ku k'ia nga ja tjixúnde ku fa cha'ée jma sián kui xanda jma sita'ñu ma nga xanda nga ni'kien ngatu nikjatjixintsé tku nikjatjixintsé kasin ku ja jín xinchyare ngayasa tanga nde kuixi m'e ku ma tsanga michilúu ninguis'enre ts'ua ku bicha'a ku tjun jin'e ku ngújíre jin xinchyare ngaya ayi jó tkuya nga ma nik'ien xandande Ki kjua nga ja xukucha kitsik'ieña'asa ja michilúu kutsiguijenna tsua ku itju nguije jin'e nde najmí jínjíre nguije kasin nguije yajo'e chu nde nga itju kitjun nguije jin'e ku ja ijin nga ja kumá k'ia nga ja k'ien kui xandande ku skabe'en ku s'ae kiju'an jmanga tjixú ndifa tanga'ae k'ia kitsinguijinda'a ayi tutjun tsjae ninguijinda tjinre maña'e kucha ninguijinda xanda ngat'a'e tsa tuya nga ninguijindae ku tsa kjia chajín k'ien kui xanda ku kjik'a ku tsichjanri ndifa kui nga michyitsjaere kucha ña'á nga ni asure ndifande kucha ña'á ninguijin ndifa ngat'a na'ñú b'et'a tsjae ku tutjun tsjae ninguijinda ayi kuinga nga ja kiji nguinda tsjaende ku ja kichjanjma nguije k'ia ja kichjan ja tsejen ma nga ja chjan ja min'ka tsja xixi'e nga ja kichjan kui nga kjua chjuntuba'eni kui na'ñuchi xi tjin'ta ku ngaká nikajáni tsjae ku kjia ninguijinda tkúu ku tuxi chan b'anchyi tjiunga'eyá tuxi chan ngat'a k'ia nga taja ma tsja xi inchya ngat'a yi'i tsja'e xanda k'iakua tsja tjiunga'e ku tsa chanjí ijin fajinda ndifa ku ndiunéjí kui chu ku ndiu- ndiut'atse tjiuxin'e kui nga tséechi fanguindande ku kjia ´natjéjinda k'ia nde k'uajenníi ngu ngande minchyitsjaeri jmanga fa nitsée kui chu ayi jmenguiba'e ku nitsjejun kjua chanejun tsuatjin tsjuatjin ku Ku nga ja kitjunejurinde ku s'ae kjuanikingúni nduju chjabende skuan duju ndibande ku ngu naxa chjabiji ku k'ia bejun tsjuatjin tsjuatjinji ngu bandeja b'ejñarende jmanga nikinguya kui xanda kjuanikingúji k'iande ayi kui nga nguindegui'esa ja ijin b'etijmamáji ngat'a tjsa'yu tjinre tsja 'yu tjinre ku b'étijmamáya nde chjanejundáni tsja'yu xixi'e kui nga ja kumá'kia ja xuku texin'a nga kjuanikingúni kui chunde ku ja nitsjék'ia ku ja nitsje tsjuatin tsjuatinni ku n'atsjejun tjiutsjé'e tsjaeya ijin tkuya jmanga ijin tjiánre ndiya kui ijin taxatsin'e tsúre ja ya jmanga yajá tsja- tsja nitsin jmanga kjuetkú tjiánre ngu ndichi ku bichasúnre k'ia kuacha kjuanikingú kui xanda ku nga ja tsingunde ku k'ia bichayande ayi niyajore michilu'eya ja ijin tuxi ma- ma xijí yajo'e kuinga kjua niyajóe michiluri ku kuichangaji xanda kuachjux'inga kui xanda ku tjun ndsaku bichangaeji ku kjia bichéri nguinde ngatsuande ku k'ia n'atsjé tse'e'e n'atsjé tse'e'eya ku tanga majé tukuacha chjuntuba'a ngat'a ijin ngu najmí xi tjianre chikitsja'e tjian k'ia ku tsanga tji ku matsjatse yajoña ayi kui nga nde bicha'eni tsua ku n'atsjéri naje ngatjen ngak'a chjin najin ku Ku xi k'uanguinde ku ngatjen- ngatjen jmanga icháre nga ijin nguinde ndu'ye'e xandande ku k'ia chjuntuba'a nguije tse'e ku ndibajoni ndutsa'e kuacha inda inda chuntuba'a ku janda nga bitju nguije kikua ku xin b'ejñande xi'a tse'ée xin b'ejña kui najmíi kuinga nga ja kumá k'ia ku kuichaya yajóo ku nde kuacha nga tsa- tsa jomañande ngu xi ja kjimen'á ndifa'e nga nindae kandúu ja tjen tjitsinda xi'a ndifande nga kjime'á ku kjua tiya yajonde ku nde manéni ki ngu ndiya yajóo tuku kuacha nde manéni ngat'a tjin jmanga jinchi ya'ande ku kui kjua nitsje kjua chjunguinda ndifa chjunguinda ku kjia kuanguijúnde kosináande nga ja tjen'a ndifa'e kandúu kuinga nga ja tjen'a ndifande ku kjat'e kjat'e bichayare xuti'e jña'eya tsju'eya oregano'eya ndiumí'aya jaxu'eya ngutse kjuaninguinda kíande ku ja tjun yajóo ninguijindande ayi kuinga nga kjinguida yajo kjia kuinchyare xuti nguije kikua jña tsju xuti nduimi'a nguije oregano jaxu'e ku kjuachaniji naxa tu xukucha nga mejénña nga nindiáña ayi tikja tjin xuta xi tsjuajíre nga 'ñu ndia ku ja tjin xi tsjuare xuku ansa ja 'ñújíma ndia tsjuana'a nga kjine'ande ku ja nikakínre xukucha minchyare naxa nga ja tjixu kandúu nga ja tjixú k'ia ku k'ia nde b'etsenguire nguisa nin'ñure ndi'i'e ku tuxi kitsa chjan ngat'a tsanga jma tjin jmanga kjua'éña nguimajeña bajo ku Ja kui kjua kuatjiña'a nga tjinikitsare najmíi kuinga ja kumá k'iande kuinga ja já tjixú kandúunde kuinga tsa tjin niñunde niñu ch'ande ku ja ma ni'asu ja tjen b'endunda ngat'a ja ndiba xi'a xi b'eyáni kandunde nga chiníi najmi niasi niñuriya kutsamíi niñu tjifayande niñu ndsaña ku niñu asu chine minchyagui kandunde ku chan tseri ku chan b'ére yajori nga kjua tseri ayi kandu xi'a kandu- kandu ijin nima tsúre xuta kandu yufa ku nga ja kumande kuinga nga ja kuinchyeri yajori ku k'uaje ya mexáa jmanga kjua kichíi niñu k'ia b'ejníinde kui nga kuaséenri ndifa yajoriya kuinga ja mijnindáe jínde mí xi machenri ngat'a nga máre tikja nga tsjenduña najminde ku tsa najmí ndifande ja nde ni'i maña kikjua xati b'endunda nguije kui najmi kuachiné kui ijin niñumbe nga ja kumári k'ia nde ku ja já ba'ére k'uechji diu nga ja kitseña ngat'a nga kui tjutjun tjian nga nguije najmi diu ba'ére k'uechji k'uéchjire diu nga tjibixuña nga kucha kui xanda ngat'a ñá kinichaña k'uechjire diu nga dá kucha kui xanda ayi k'uechjire diu nga kitseña tjibixuña nga ja kumáña ku ba'éña nik'uechji diu ngat'a nga ja kui tjitsicha chu ñájí tjinichañañáa tanga kui tji tsjuaña kucha tsi'in kimacha kui chu ku ki kjua nga kui tjun ba'ere nik'uechji ku Kuacha tjin tse'e kandu xanda ndá chine kui najmíi kandu nima m'í xi'ande kuinchyare ma minchyare tsa jña aníya ma michyare jña kixíya tu xikucha nga mejénri chiniji kui xandachi ku tsanga mejénrinde nga nitsjui nde kuacha ma nga nitsjui ku tse'e'e nde kjuetkú tjian xi'a ngat'a nga majé nikjetsun nitjse tsjetsje kui najmi ijin ndi'i nikangajin tse'e ku nitsjende ku mané ku mani b'ete kui najmi b'ete ku ma b'ejin xu'naya ma michyare tjuya ma michyare najmí k'ia tji fatjijin tjijun changa'eya tjijun natsi'eya kuacha ña'a chine nga tse'e'e ngat'a ja mají nikjetsun xi'a ngat'a tse kjuanima kuchari ku najmí nda chine xi'a sije chine najmi ku tu'ya xi tsjuare kjine kui najmi ngat'a chan nindá ku cha chine ku minchyare naxa'e michyare nguije xukucha nga tsubare kuacha ñaáni nikjetsunjí kui najmi nguije kikua tumá xi fitsun tuma tsja'etsé xanda xi fitsun ayi tuma kui xi machji'éjí xi'a ngat'a najmíña kucha ña'a nikjienña tanga xi nguije xi machinée ma chine nguije nikjetsunji